Pasëpor cíwun káandandite iñaan najín. Mëŋalëbá pëncël dí mbos pëyá mbos mënţoŋ fok kënţas pasëpor këyëlan pëncëlëna pël pëyá mbos mënţoŋ. Kom ubabú ink, meyiyá ubabú kok kënţas pasëpor waw. Pul kanţënk pun kënká uleemp wumbarari. Mënkáţ pasëpor ñaan dí kayenţ pëwël uleemp umbarari dí mbos mënţoŋ.